To ancai na dalo na wali a yadi ai na nanko oyin ma walabai ndalo na waluko ancai ka bicen ye ganto na 'yai sati belu na wali a kwortumu naka kwartumu a yadi ehh dowadi ma na 'yako amun belu nadalako la ma ka oyim ma mota gidenasi kwartu mu ayam dowaduna 'yeno waya men wance kara <hesitation> men cuwalukabai aiya nanka oyim ma wala baide <hesitation> ancai aite bai kuwalan tuku ku ku fallasan na nako baya <hesitation> cawan ayenmun bata kwa kwaco ayanmun batan ka siyo ayan yayew na walekan nau <hesitation> badno ayan duk da a anoma kuya kashindi kawalatikau ka dainano <hesitation> da a anoka da ka kuya <hesitation> kuyamun dama a rayuma ma duniya do dagaei zenatikasiye dolai ka 'yai <hesitation> ammani baddno da ka daina kobai abicai ancai nine dan ummai da ci ugwadalabi nda na 'yugwadala aye na lafiyano da cilafiyaci ndah uumm, da aye duk unci ma rayuwa nda umm, to dagaei uletum saikiyi tinda ayanmun kicaayan dagaei ilatun saukiyi cindalo wala cika oyim ma mota bai, cika men bai di ci ayan a rayuwaci dici ayan ci saffal dabba ayan ci caukayema ci bauta si enkaye ci bautusukaye ci ikaye ci tesi a hna a akacci dowadi oyum ma motan ancai na dalo na wali a ashakama ka 'yam uwano ke ko oyim ma wala bai dakamabai oyim ma la ayem Kaka eebai <hesitation> diwodiye na dalako wala a patskum ayen a gi cidanaye nanan ka ka'eabai na wali a kauyika-kauyika anko maiduguri, anko damaturu ayn ye kaka oyim ma walabai dawadi kadaloka ina siyayya a lawako ayen ye kaka oyim bai, baya kakaoyinye ai kala gita 'yan uwako ka dama ance ka esu ziyara baiiiiiii ballen tana kanesune, <hesitation> ancaoi do nga dalakeye saidai ka ilaiko ziyarayine baya kala wala kaka oyimkobi kada ma bai kaka oyim baiiii ballentana ka wali, kandalako walaye kurdok-kurdok <hesitation> sai wadima tanka dama kadala wala a gita 'yan uwa alhalin arayuwa ma duniya ayan agi dan uwako ye dolai ko ka wali kai <hesitation> amman kana ka oyinm bai ancai gidi la maiduguri, la ashaka la yadi anko damaturu kadalo wala ye kanan ko oyim baiye ai dolai ka hakuri ko cu asu basoye ciwaluko ciyinne ko <hesitation> ciwene oyim baiye chabiyata kaye nga i ndalo dici ci dalo to cala wuna oyim ci kaye mbandi dicai ci biyati ci wale dolaici dicai ci tingi arayuwa ayam menmandi dici cikaka eyibai eh ammani ekaye dicai ci dalo wala bai akwarta eyayeci bai eh ko cidalo walabai a ziyara bai eh kuma alhalin baya ka fadto nga ba kuda ziyara ayan wako kukkobai ammani enkaye dama kaka'eyi bai. Cin Ndala wala a ziyzrabai, wallahi yadda na anca na burateka a zumbulunnau nandala na wali agi yan uwanau se menta nan Ndagei do wadi sabulu aite ka ɗalatusikaye sabulu man ka janeses anka bata maru wadi wali kai ko oyoyo ance ma do nawaliko a kwartum ma naira man dowadi na waleka na janekasi duk ado da naka ka ibai <hesitation> ance zani mambobulana tun fata da fataƃ an be na'au danɗau walle na audigau danɗabai kakatau ijafi belu hak alukan gid naka ka abibi, na nanka ka'iye na inabai <hesitation> Nnandala na eey dandau nannau ka baɗnau ka yaddikkan nau ,ammani wallai naka ka'ibai ka dama bai a rayuwanau naka kaibai na esu, amman na zumbulunnan amman Ndagei <hesitation> har horena siye <hesitation> ai dole na aesu, amma ne dake naka ka'ibaim ka menwadibin ndagaidan gid mentasim ndagei na ilena ka sau'iee tunda har naka lebai, amman dicin nan ka ciye da cika ka'iebai, wadima yan kaye da ci walekabi wawai a kwartuku, kwartu kun digo kawaɗii digo dikau kwartuku kun digo dikau kwartuku ka waɗi ka kuɗ ko <hesitation> kai dinan kam ko bagekam mbulatum wallahi se ka walukau kada ka ɗafe da kala gidabai wallahi rewau a rayuwa dolekau ka wali <hesitation> ammani, kaye dama kandalabai a kwartuku ma kandal kwarda mizima aetikasi, kwartamizi ae kwarta muzimu dama ta aeka ta aekabaima tunda Ndagei zenekaka a dole ka tinge a kwartukubai, doleka se katin guka a kwarta mizii' <hesitation> a rayuwa ko kwartamizimu kam dole se ka tungakau. Ammani ka walika ka eneka ziyaratika agii yan uwakayee anka Patiskum anka Damaturu anka Meduguri anka Ashaka bica anye ka walika ka eneka ziyara tikaye ai dole ka yintu ka ene gararamba tikaye amman ikaye ka ka qwayinyibai kan dala walamaa ka damabai <hesitation> doleka seka haquri a rayuwatukau dika ammika inkaya da kandalaye da se ekamenka qwayimma kan dalaye dama sede ka e waya ana nankau ko a ba'a kau wali barka qwayim <hesitation> sannan inkaye, musamman kandala la a markai, to dawadi dole disuma ai ka ka'iyee na baraci <hesitation> ammani ka ka'ibai dissima, yadda dici ai ci kaleka tau ma biyi, sima ka ka ebai, ballantana aida ka ka'iye aida na barasiamma disima ka ka'ibbai dici cika ka 'ibai mzini ka ka'ibai ote dika ann kawahale <hesitation> nanka ka bakkai na wahale mizikai na wahale, kwarakuyan ka walika tunbirbaɗ iyee har zomba'i <hesitation> dowodiyema ankai dubu waɗ i anka dubu belu, ka waltikakaye shikenan ka weinesikaye shikenan, ammani a kuti harmun "yaka ba'inciki ka dikow a rayuwakau <hesitation> da a kata miya, anca ain dika ain lunga bacci'i ba'inciki ka dikaye ma sede a kata miya mato kaka ka'i, <hesitation> ka kawe kawa mamma funa asiri mammbulakabaima ballantana harnga wai <hesitation> har sa aemugunta ka dika amman waɗ i rai tikammemma <hesitation> ma aekami wanau ndala mayakkabai gidii finteka ka 'yasi a ka kau. <hesitation> ammam dai indodai gid dai nufi manngadai Ndagei nufatukan ngabaiye walladu nufi man ngadai dole sa naike a abi "yalii <hesitation> ammani in ndagei nufatu sakadikaye kan ba shakka mike innima nai sa kai gid dai-dai ne amman Ndagei nufatak ka dika baiyye dole sanake a bai rayuwa, yawwa ammani indodai duk dai ka markaye dolei dai do wodi duk na temakake, waikedai nzafaka wadi ɗ owe gid tukubai, wadi ɗ owe ka ka'i bayye ilimiya <hesitation> anka darta lafiya yankaye dowade zazzaƃ i ammin so'in ma nera ba ɗ uma se ci darsi, ci wali da a wane <hesitation> kai mendon barhinna aro ma qwayimbai ankaye kullum da teɗ ata qwayim <hesitation> to amƃ ima can haushi baya miya nzafaka lewifa in kai ka teɗ ise to ano ka'i duk kaka ka'ibai beka nanka ka'iye ai dolei dikama ke ka ina membai ken ka funa asirin nzafaka lewi na renakabai, ammmani ka damabai mikaim ndagei ke ta ileka sau'iyii yaddam nzafaka lewike sa okakaye boroni a mun'i ke dikaim ake dole ke dikalma dowodi ken na ndagei na ileka sau'iyii, ammani lewe tummanca am sede ha'uri ko kai rayuwa ma duniyan Allah am. Kananka ko ocibin ka kezibai balle ka cawe a sarabai, kakanka kezzika kakanka occikaye bu'ataka wadi ɗenekaye aika janesi dankarama kasabai balle oci har ka maiwato, amman dai ndageide mu ilakatu ndagei iletum sau'i dumma ke muwai a rayuwantum yauwa anka dankara anka adaa ka miya an duk de ka ak'ibaide, amm sha'ani dussummun amman dai ɗan anka bata oci ka anka bata kezimke adika mai talaka aid kawaka a sara kaye aida ka kuɗabai da kan ndala tasi dai anka bu'atutukade bata ɗenekaye ke aida ka asasi ka botasi, ammani ka ka 'ibai can bata "yan uwaka wadi ndeneka a gika da'ah wane cika ka kazaye barhinnano to ca asa cabarni ah cawu menku, memma a kata karetika baiye kannaka a gin nga ah dowadi ciwenekaye callensu ko ah ka wene ka ka ilenisi ah asimenku, ammani inkaye kannaga ka ka'ibai dici an cika ka'ibai iyayeci ka ka'ibii ba tingenaci ka ka'ibai duk kwa'a boni duk kwa wallayi, waike ka waike na wahalayi kice, da nda ndageide ta'iltum sau'i <hesitation> danɗa'an ka ika azu lawalayii ka eu membai a zu lawakau se wahalayii se bonaii kamen ka inabai dukka ayam ndagei zenekabain ka yadda ka inabai, dama kamen tasi kan ndagei yadda zene kabai ka yadda ka ebai ka yadda. Kola baɗa ayen ka waɗi dai ika gamibai, ammani da gamekataye aida kicabai, kola baɗu ka waɗi ika gamukabai yauwa a rayuwa ma duniya yam ka waɗi men mundai eka ka ea ka waɗi gami kan zafakam de ko kwaro waɗi de kai ko kum anca aite kode mizikane zumbu linne de jiɗta cacani de bam ka ɗafani de na takanta yardabai, kuma giɗ ta ƃ ata yaardabai, mizika kenam ballanta tingenta mi"yoo, waike eutinki maiwa ma kani, waike kaleka caca man nzafale, ance miziwadi mizinima eni cacaye na kale sebai ballatana har cacama miyow, amman wadiye ha tingenta rayuwaniu normal ka mi'yani ka mizini, amman wadiye gidi ase yasi funtekasi ke kuwammenbaii ambulayi ballantana har kwa ina kishi a kayi, ammani waika tingi ba kan nzafale tungentazzu rayuwa tumu amm cite ni rayuwatumassanji ma rayuwatum kuzumma duniya amm mbatamaa shana muku <hesitation> wadi nawaka sawa wadi na wunabai.